Ndikka mi raarowa film mintan gam mi heɓa mi daro mi hakkilana mi faama film ɗun. <hesitation> Mi heɓai wakkati hoore am gam mi nana ɓelɗun hoore am.